Yoya'a ian vee kuminró vekuminró yeko o'ón no yo'o ngui ndon iho tiempo ñekonro ñonro vee, vee kuminrú uni vekunró ndo'o kuinonro navonro no'o meró ndanguro nama jiña'a kuee jeña'a chí najeña'a kué chí kuaunró okunró nun kunchinro ndoko uun chinro ndauró nomero vina'a chí najiña kué, kue kayo njiña nuu uun kue ndonani nuu andojón naján mijun nadojeña kuejan nuniva komi cho'o chonda jin ndeyo'o febrero ndon ini marzo, abril, mayo ján ndondo ini ñoi yunguu kondenguoro yajan ndi cuaresma kuii yono'o najuu kuu ini yanda nji xhii ndajentro ndiko ndanguo yajan venta ino'o ndavo'o kuenta ino'o yan chinro tata chinro kuenta tata ján kuna'a viyunru ján kanda nionro chintan tanvonro yui ndatau yikunaján yatanguo yui ndoni njuuan ndungutu, kandenru kuu kandero undaruu viko ndanguu chikuna kuu chikuna'a nonro kuu nonró. Nadavanró yee yinroro nduni kuu noñi kenro kuu ndudi kuu kenro, kondo kanda niuro kuu ni yo'ó nikuiya ndondanguro yenguru ñoi yunguu ayengu ndokono nini nduchinro nii nunero kenro yee kuenta, ndudu ka0a iatauña ito'o onroro nikenro ñoo yuu ndungua takani ño'o ndanró chikondungu noe nakara nondanro chi akuu chinoyena kandan ndanró chikuu kenró, ndondon tutun ndunikanda ndanro ninikuiya ndengunroa no ihviko ndanguo chi iho kuenta cuaresma kachinró inandaka tiempo ndikonró kuenta iho taka ike ikonró ndudute ite itonroa nuko kuenta chí ndamaka nikuen ti'ó akoo nao ikenró unuotaka ndanro ono taka ndono iho tiempo ini yeyo ini chi iho tiempo yo'o mii kondo kañon yuku undenguro chekui nandenguro ño'o chiva'a.